Gúꞌdiin xu̱wáánꞌ, rí ándo̱ꞌ, rí nda̱yo̱o̱ ríí nuthamijná tsú xu̱ñúꞌ, nuni̱ tsiñúu̱ꞌ, nuru̱waa̱ rukhúu̱n, naꞌni tsiyuuꞌ mbáá, naꞌni tsiyuuꞌ i̱mba̱a̱. Nadxúu̱n, nudraꞌjamijné tsú xu̱wáánꞌ, a̱ꞌkhui̱ nakujma rí nuthamijnée̱ rí nandúu̱n khuyamijní. Ŋgáa̱ rí ándo̱ ríí tsíyoo áꞌyoo dxájuu i̱mba̱a̱ xúwáánꞌ, naꞌkhu̱u̱ dxájuu̱, aunke má dxájuu̱ naꞌkhu̱u̱, ñúúꞌ eꞌni tsú mbáá, na̱kábóo̱ꞌ khaníí, nabóóꞌ i̱mba̱a̱ i̱mba̱ janíí i̱mba̱a̱. Ŋgáa̱ rí ándo̱o̱ rííí nawáa̱nꞌlí mbu̱júu̱ꞌ nadxúu̱n xkui̱ rá, nawájuin jmbi jma̱a nakhúu̱n nudraꞌjamijnée̱, nuthamijnée̱ xúúú, xú nuxta̱jmamijnée̱ náa̱ tsa̱phúu̱n edxuu̱n ini̱. Xú nandúu̱n muthi ini̱, nuri̱ye̱ꞌ ru̱juu̱n, nadxúu̱n, nuni̱ tsiñúu̱ꞌ. Xkua̱ꞌnii jaꞌnii ithamijná tsú xu̱wáán tsú gúꞌdiin jún.